nha ma elere nu ehie bedu karukwu bu kwu mezekwu ihre nu ele ndam nu elem ndam kamokuezi okwu ya bubuda kwumem eziokwu owey eme hezelem itukpaihie nu nha kem me meru izekam nu wa nmehiezelem nuwa mre bobulabedu nzi aghani chiokeke ka ayiwa bannu ehieyiwa badu mehiezlem obia ba kanie wemem nwom nmem gbara nu emrehieziri obia nme kpehie gbobalay agbu ke buoma nu bedu mehizirie onu owhu ehia ihie yasarum oka nda awieya zi okanu nwateri nmati awiya sarasa nya gbaru nu awiya nmhielem obuoma onuu ya mmkpehie kum zzi okwu sorkobu badu biaru gbuyi ehia kwuru ezi okwu nmekpehie zila ozinuyanu chineke ka bonha tu born nu chie badu kwum ezikwu nuklam ajhea ojor mobu oshie Izen ovoi nweren badu or ovol bakwun nu ya ba yen bishi yo sonu won ovol bakwu kan so jikiri la ahan oya lulu nhan an mgan olula kwele nhan oya nu azun ngam ovol belan otatan nu wu omeru bedon ara sa nu wan me hinsilam ba lebanu an winya nyan olulu kwe nhan nwomdum ohan be sin emwhansi likem yin weran ovoi riken ovoloma boroma chu ki ke mda awa. Ka awa ovol oma han badon iben si weren ovol oldan banu yin boyin ozi yin ma eju yin yin yinipka badom whoya la wen ovol oma ma zinu odu ya hen iben wenyasi la kpan nuba ivozoi no vol ika ma bula dan mel bu la tan la ame si han bodon suckum ma bians hi nal aker ma be ikpa quolter. Olla iwo nu oro ba nu sukuin bekpa taba obokorioko nuokwunu ba ezekwu am like kirim okwu eziokwu nu like yin kwu azi okwu guru ahen be quater weren ovo omon kamakanu iben la omeganum meya yin i aka obola nhan who yaru ika nu yin obo ka yin eli yin kam nzo nu duu ahen ma an an ne zen tu yenreyen ndam ka an akwo yeneyan bu nu ma abodon won yerenye or ne chen or ne jel. a osoalaru nolu inin jan kwu ru kam emaru ome has ila sukwu eyim mme ha silam kbaru ibom oh ngan ya mehesi juwa bia keanu jowa kpann ya. na ya bu omamara nwe nu ya bu omamara badu obular ye ke ameohele o ga na ke nile niya emeh chlem orahe o stirike divah onu owaheya ma nda nwe ke kam ya ma kalun juwa jiwa baru nu wa emishidem nye nu am nwere nu am, ayi wa lubiya rime oro osiya voya imkpa neh osiya dowa si oro nu agwa ma ka gu ma, nu agwa agwa bu ma nye riyah o bu masi orah kam bu ha ma ji nu tu, etu le ki wehuru agwa oma ji na ya si nudo e ya kabuka, le nye ruka ria ma bu, ndu ki ni esah su odu newere nwe ngwa aa chi buru nu osisi wa ji wa na gari nse otu ha juwa nu rumu ta kari nu ya nwo riyah ye eri nge ruka wrike pasi ewea ku ru okwa ju ke ni ku bula arike eivea ha. maka ju wa yahaya ore ju wa owe o zuru ude owen zumike, un iri me ore bula ewe ma zumike newere bi gu nu ore ye ju zuru ike